كلّياتنا منسأل حالنا هيدا السّؤال إذا منحب نكون مشهورين ولا لأ؟ وبنفس الوئت منعرف إنّو الشّهرة فيا مزايا وفيا عيوب فيا سيّئات وفيا حسن- حسنات فيا إيجابيّات وفيا سلبيّات مسلاً متل مزايا الشّهرة بتوفّرلنا طبعاً فُرص إجتماعيّة وإقتصاديّة، متل زيادة الأنتشار، والتّأسير، وفتح أبواب للفرُص التجاريّة والشّراكات وغيرو، وكمان الشُّهرة بتخلّينا نحئّئ أحلامنا وأهداف شخصيّة، وبتعزّز السّئة بالنّفس، ومحبّة النّاس بصيرو العالم بي حبّونا وبصير نحن عنّا سئة زيادة منصير بدنا نحلّي حالنا أكتر، ما نطلع بدون ما نكون مرتبين أكتر، و منحئّئ أهدافنا كتير. الشّهرة هيّ حلم بيحلم فيا أكتر النّاس ما مننسى فوايد الشّهرة إنّو كمان بتجيب سروة، وتئدير، وفُرص، وبتوفّر أنظمة دعم أويّة ليلّي بدُّن يفوتو جديد عال domain مسلاً يعني إذا أد ما ما كان الواحد مشهور ومعروف بيئدر إنّو يساعد أشخاص بعدُن جداد لا ينشهرو لا يطلعو. فيا- فيا كتير حسنات بس كمان فيا كتير عيوب بتفئُد خصوصيتك. بتفقُد حياتك الشخصيّة، بتتعرّض لإنتقادات السلبيّة، <hesitation> والمشهورين مسلاً ما بيئدرو يطلعو إمتان ما حبوا عالطّريق عال مطعم إذا كانوا متضايقين، كانوا مرضى، كانوا زعلانين، كانوا ما- ما مرتبين حالُن ما- بيئدرو- ما بيئدرو حا تصير كل العيون عليُن <hesitation> ما قادرين يسلموا كمان حا ينتقدون، حا يصورون الصّحافة إلا- إلا كتير <hesitation> سيّئ. وخاصّتاً بتلعب دور عال صحّة النفسيّة، العقليّة، من الضّغط، من التّعب، مُمكن يصير في كمان- كمان إدمان، ،غرور إذا انشهر كتير الشّخص مُمكن يصير عندوا كتير غرور، وكمان متل ما منسمع إنّو كتير في مشاهير انتحروا overdose هيدا كمان بكون من سبب الشّهرة كمان أنا هيدا رأيي بالنّسبة لا مزايا الشُّهرة والعيوب.